الطبئ يلّي بفوز في أنا وبعملو كتير وكتير لزيز وطيّب هوّ الطبئ الازانيا. عندي طبخة اللّزانيا بعملا بي طريئة كتير كتير طيبة والكل بي حبّا والكل بيطلبا. <noise> متل الازانيا بِشتريّا لللّازانيا الّي هيّ متل ال- <hesitation> أنواع المعكرونة. بعملّا الصلصة أنا بالبيت يلّي مألفه من خضرا من <hesitation> فليفلة خضرا، وحمرا، وصفرا. أوّل شي بحب بفرملا بصلة بدبّلا البصلة منيح منيح، بعد ما بدبّل البصلة بكون جايبة لحمة مفرومة كمان بِدعما باللّحمة المفرومة أو فيني جاج ب- بئلّين مع البصلة، وبحطلّا البهارات يلّي هي جوزة الطّيب، والزّنجبيل، والملح، والبهارات السّبعا. وبعد ما بعمل هيك بكون فآرمة شي شويّة بندورة بحطلّا شويّة بندورة فوئُن بطبّئن مع بعض، بعدين بعد <noise> ما بنخلّص من البندورة بجيب الفليفلة الّي تلات أنواع <noise> وبحطّن فوقا. هوني بحطُّن بقى على جنب، بعد ما بحطّن على جنب بعمل خلطة البشاميل الّي هيّ من الطحين وحليب وزبدة هيدولي كمان بحمّصن شوي على الغاز لحتّى يتحمّرو نتفة هيك ويصير طعمتُن لزيزة وطيبة وبلّش بمدّا على الباستا. يلّي هيّ شرائح ال- لازانيا بعد ما بحطّن <hesitation> بطبّقن كلّياتُن مع بعضُن للطبق وبحطو <noise> بالفرِن يعني بنطر عليه لا تئريباً ليستوي بجيب الجبنة المبروشة الّي هيّ تلات أنواع وبحطّا على وشّن بتحْمر وبطلّعا من الفرن بصبر عليّا تئريباً شي خمس دئايئ وبعدين بتكون جاهزة للأكل هيدا الطّبئ الأساسي الّي أنا بعملو والكل بيحبّو.